لو كنت بختار قوة خارقة بختار القدرة علي شفاء الناس، <hesitation> في عالمنا اليوم في ناس كتير للرعاية الصحية والامراض وتأثر في حياتهم، لو عندنا القدرة على شفاء المرضى ، كان ممكن تساعد في تخفيف معاناتهم، وخلي العالم مكان أفضل للجميع، والصحة هي أغلي حاجة في الحياة نعمة كبيرة لو نقدر نمنحها للآخرين، وربي يشفي كل مريض.